A niati e solon. solon. e solon nigna. A te mne kamemalu a niati. alu mne na tubtu mua ta makum a niga. A nilala tamulu. e kana tra niati tamulu. Alu e mas lu enma niati. age mas lu hobte nga niati. A niati ku bagate tubtu. hatubtu egu taka ta niga. Bagate hakhakatsin enga i mansa na te ngil enga ga tra poata te lam ma tena tubtun nga nu, tubtun katun nu. Non te tsin mera. a niati. mamana katun na katun hobtontua mas ka mna niati. E mas la na tru hatati. Hatati te halinna niati. Noni a nitagla. noni a nikaka nga. Te mne kame mualu a niati. le sabla rhe mua katun a pepiou i marro. a ka yomi. ale tsinemu a ka nga naka nga ale tsinemu a ka yomi. Nonte tsimera, lawu tru hatati balte na luen ma niati balute yati num a ka yomi na ka nga. Katun te mne hakpa haniga a hatati. le tra simu. e popontoa sne te popona. mne yantuein tupa lubtu nu. Na tra poata te rangin era man ranga. mne hali sinenu tu hakats tu niga traha u hakats taren e popotoana na tun. hre ntoa nu a kuei a terko.